اجازتي المفضلة هي بالعيد، وخصوصا العيد الكبيغ - لانو اول شي هي فترة طويلي ، يعني تقريبا اربعة ايام وو فرصة انه تجمع العائلة، اغشع اصدقائي، اغشع كرايبي يجون عدنا نجي عندم، التواصل الاجتماعي شوية يزيد عدنا، فهاي كلش تعجبني